<...>Eka, ñy biby manany ñy masony mazava iaby, fe tsy mitovy ñy fomba fijeriny ñy karazany ñy biby iaby: - Misy ñy biby manahaky ñ'alika noho ñy piso; mana maso rozy; mahita soa lafa haly ñ'andro na aminy ñy hazava maiva -Misy koa ñy biby hafa manahaky gny fia noho gny biby an-dranomase ,tsy mitovy gny fomba fahitany.<...>